Gne karazane fanantanjahantegna hiteko sady amboariko zany matetiky da baskety, da natation, milagno zash, da gne footbaly, da gne volley ny hand eo ame dimy eo zany gn'isany.